Mi piacissi aviri la capacità di cuncintràrimi completamenti e di èssiri capaci di cumplitari assai chiù attività e còmpiti di chiddi ca haiu fattu nsina ora. Quinni, forsi, na capacità organizzativa e na cuncintrazioni chiù forti sunnu l’abilità principali ca mi piacissi aviri. Nun mi veni in menti nent'àutru pi com'ora.